वर्तमान समय मा यू बोल्नु मुश्किल च कि प्रोद्योगिकी और डिजिटल दुनिया से हम अपना आप थें भैर करी सकदां। या बिल्कुल अलग ह्वे सकदां। हम अपना जीवन मा तालमेल बणेक थें यूँ दूयों दुनियाओं थें जीवन का साथ मा अपना निजी जीवन मा जोड़ी थें एक निश्चित सीमाओं तक हीं दुनियाओं मा रै सकदां।